E mi cussu cussu non ti lu <hesitation> po- potto narrer acciappaia acciappaia totu prontu, e no isco comente <hesitation> mandigadu 'e tottu <hesitation> ma in tempus de gherra, a l'ischis chi c'aiat familias mannas familias mannas de piseddina, inue b'aiat otto deghe piseddos o piseddas, chi appuntu andaias a comporare unu selviziu 'e piattos o de ciccheras, c'aiat familias in bidda, de cussas familionas mannas, <hesitation> chi si segaias su piattu, faghian a turnu a mandigare cando no est chi podiat aer fina su 'inari ma non non comporaiat nudda, ca non c'aiat nudda in sos negozzios, capito mi hai. Custu fit tempus de gherra e intendiamoci e, babbu fit invalidu 'e gherra, aiat sa pensionedda, s'istipendiu in s'ite si narat e su 'inari pagu pagu, ma trabagliaiat che ainu <hesitation> trabagliaiat faghiat pre esempiu su chenabura e su sapadu non trabagliaiat ca fit invalidu <hesitation> e su chenabura e su sapadu <hesitation> però sicch'andaiat <hesitation> a se tiu Istevene e a sa 'inza e a totu ecco pre esempiu tiu Istevene Gais istaiat bene pro- proprietariu, sas zorronadas non fin totu chi bi la daian in dinari, daian in trigu in casu, ca 'inari fit intro 'e manu, fin riccos però e <hesitation> e tando si faghian su pane in domo si faghian su 'odale <hesitation> totu custas bellas cosas, su tempus fit gasi su tempus su periodo fit feu, ispecialmente in custu periodo, a a torrare poi ite Luca bi fin cuddos chi trabagliaian, bi sun cuddos chi sicch'andaian a su zilleri si <hesitation> comente comente totu, comente sempre, como puru cando, nde 'ido a manzanadas intreas <hesitation> e donzunu chi bido lu faghet, sempre est istadu 'asi sempre, cun sa piseddina chi non li lassan mancare nudda, ei sos mannos, ei sos mannos a totu piaghet a ti leare una birra, a ti leare unu vermentinu, a ti <hesitation> oltre chi como unu vermentinu duos euros e chimbanta, cominzat a esser <hesitation> rendo s''idea Si semus battor degh'euro sun vintimiza francos mi, <hesitation> e cussu 'alet como coment''aliat tando, coment''aliat tando, sos solitos imbreagones, sos solitos e e non lis restaiat nudda e non lis restaiat nudda, e ma tue e ma eo mi l'apo arribbadu, ecco 'asi est sa cosa est inutile chi istemus, sa vida <laughs> e oe e i 'asi sun sa piseddina, sa piseddina bisogna dire di no anche alle cose belle, aiat rejone cussa signora, e non so 'asi non so 'asi pratigu 'e feminas <laughs> una cosa si fio istadu a su a su podere c'aio 'ogadu tres cosas, c'aio 'ogadu: su <hesitation> oroscopo ecco istupidaggines, sos tattuaggios aia preubbidu, e <hesitation> roba 'e mandigare non zocchittas no ma totu s'atteru mandigo totu est totu 'onu, no no apo nadu mai chi no <hesitation> zocchittas cando intendo zelta zente mi ho fa To una spaghettata con sugo di zucchine, a ite diaulu e e non mi piaghet, sa zocchitta mi piaghet frissa, impanada 'asi mi e atteros mandigo totu <hesitation> si, casaru casaru chi trabaglian in sos caseifizios <hesitation> su caseifiziu fit inoghe inue est sa sa <hesitation> pizzeria, <hesitation> e si non mi l'ammento tiu Barore Sanna, tiu Pedru Buscioccu bi trabagliat e si aian sa labia, mamma faghiat su casu romanu casu romanu e sos salidores si si già mi l'ammento già, signor Giommaria coment'est comente si naraiat Ciccu Mu non como no innanti tot'igue cun cussas 'odales de bi fit su caseifiziu sas salagione bi fit e b'aiat unu chi aiat su casu friscu signor Raso e essu sa Funtana Noa non fit comente como no, b'aiat battor alvures, comente est sa <hesitation> sa fioraia como igue bi fit sa falegnameria 'e tiu <hesitation> Cinni, e addainanti bi fin, b'aian sos alvures de s'accacia, e e posca bi fit su samunadorzu, in fundu coment'est Antonio su negozziu finiat sa via <hesitation> cancellu e fin tot'ortos, non bind'aiat de vias igue e igue finiat sa 'idda, su Riu Zocculu su s'istradone fit sa 'e su caseifiziu, tiu Teresinu, Piera Mu, ei sas iscolas e basta, tot'atteru fit tot'ortos, fina a Funtana 'Inza, a Funtana 'Inza non pigaimus igue pigaimus via Funtana 'Inzas dae sa 'e Giuliano e non bind'aiat de domos igue <hesitation> essu